شوف هات لك موز وتفاح وأفوكادو، وشوية توت و جطع الموزشرايح و جطع التفاح مو شرايح، جطعهم بشكل مربعات صغيرة، والأفوكادو وخليها شرائح زي ال شرائح البصل و <hesitation> التوت ما يحتاج، وحطهم كلهم على بعض، وبالعافية.